Ëntà musté ai maznà a ese rispetus, a rispeté tüte le persun-e, i grand cume cume i cit, ëntà musté ai maznà a a pa <hesitation> fe d'coze grame a le autre persun-e, pa ausé le man e pa dire coze brüte